من وجهة نظري ان الاطفال حاليا اكثر سعادة من الاطفال قبل خمسين عام. السبب انهم الان عايشين حياة مرفهة. حياة ابسط عايشين باجواء اجمل توفرت لهم وسائل الراحة من مكيفات من كهرباء العاب حياة جديدة كذلك تنوع النشاطات الاهتمام بالاطفال وعي الامهات والاباء اكبر فعشان كدا الاطفال الان اكثر سعادة.